Кения кишвари серкуҳ ва тропикӣ аст. Дар ҷойҳои баланд, мисли Найробӣ, ҳаво муътадил ва салқин аст, рӯзона тақрибан бист-бисту панч дараҷа гарм мешавад. Шабона ҳаво то дах-понздах дараҷа сард мешавад. Дар водиҳои поён, ҳаво гарм ва баъзан хеле намнок мешавад. Борон бисёр дар фасли борон март то май ва октябр то декабр меборад.